cuando qa qawaj kab'an akaltan re chikop katzaq a saqriwach qatzaq a ch'imaay <noise> la la sib'oyix la kulantan re kaltan re chikop katzaq <hesitation> katzaq fideo o arroz ela' qatib'iliil qatijla' <noise>